Gilamdagi dog'ni faqat dog'langan qismini ko'pirtirilgan suv orqali yaxshilab, shotkada ishqalab, keyin esa teri latta orqali archib olgan maʼqul. Shunda hech qanday dog'lar qolmaydi.